א האר טריקענער, א העיר בלאויער, איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, וואס ס'קען מאכן טרוקן די האר זייער שנעל. ס'איז א אייזן וואס אינעווייניג ווערט זייער זייער הייס, און מ'דארף עס איינשטעקן אין די וואנט, און ס'ווערט זייער הייס, און ס'בלאזט ארויס שטארק די ליפט און דורכדעם וואס ס'בלאזט זייער שטארקע הייסע ליפט אויף די האר ווערט די האר טרוקן שנעלער ווי ס'וואלט געווארן סתם אזוי. ס'קומט צוניץ זייער אסאך פאר מענטשן ווען מ'קומט ארויס פון די שאוער אדער די וואנע און מ'וויל האבן שנעל טריקענע האר, נוצט מען די האר בלאויער צו טריקענען די האר דורך א שנעלע און גריגע אופן דורך עס מאכן זייער הייס ווערט עס שנעל און גרינג טרוקן.